Diꞌna ne mii kuēꞌen tsi kɨ́dɨ nteꞌxu jan ntáde chiñu ñiꞌi ña te dava ña ne ntaíde vaꞌa ña kɨ̄dɨ́ nteꞌxu jan ne dɨvi iō ntáde chiñu ñiꞌi ña vi o ntádíko ñā vi vevií já ne īō né vetsi ñaꞌnga da kává kueꞌen ío tsi ntákii té nú ntádiko kɨdɨ́ vi kasoela vi kasoela kasoele ña ne vimi kuēꞌen tsin tsi ká ntáde chiñu ñiꞌi ña ne nté vevií á ntáde chiñu ñꞌ ná ña tsí ɨvi kasoelé ne kɨdɨ kɨdɨ nteꞌxu ne é ñaꞌnga da kává ntádé chiñu ñiꞌi ña tsí vi ntákāꞌan ña tsi kɨdɨ káa ja dií na di ngakantɨ́ꞌɨ kuido te kāfeé ña te dɨvi tuté ña te da ñáꞌaga ne dií ngakantɨꞌɨ kuido ní kafee si ní kɨdɨ́ tsinka kɨ̄dɨ kája ne kɨ́dɨ nteꞌyu ne é ñaꞌanga da kaváa kueꞌen ntáde thiñu ñiꞌi ña vetsi siō ñío īn kakunteé núu ita ne tsí jan ne ntáde chiñu ñiꞌi nga ña vvií a ntádé chiñu ñiꞌi ña dɨvi ñīō tsí ka ne dava ña ne i ñaꞌga ntáde chiñu ñiꞌi ñā tsi jgánci io duvɨn io latá ntáde chiñu ñiꞌi ña neni dukan vevií já ne kɨ́dɨ kɨdɨ nteꞌxu jan ne dɨvi. Dá mii tsi iō ngá vvi iō íō ngá te dintákíi ñaꞌ ntádíko vi ntē ñaꞌa ío diꞌna ne u vá tsi dé vaꞌa ne ñá ne vēti vevi á ne zódó nga ne ñá ñáꞌa ga ntade váꞌa ne ña iō ío ngá cha í ntáde váꞌa ña ñaꞌa saloré suu ne vá tsi ntádee ña ni kɨdɨ́ kada viko ne ntádee ña kɨni kɨ̄dɨ́ nteꞌxú de ntákíi diko ña kɨdɨ ña giño ña ntádíko ña ne xkosoele ika kidi nká ne tsi nga ntáde thiñu ñii ña ñiꞌi ña vevií ja ne du kakɨdɨ kɨdɨ naꞌnu kɨdɨ́ nteꞌxu ne tsí ngā ne un vá tsi nathiꞌo ne ña súvi díꞌna ne nī súvi sé ne vá thi váꞌá xa íni ni nī kɨ́dɨ tsiná ne vēꞌvií já ne ñdvi mi kuēꞌén ja ɨdɨkɨdɨ i ntádiko ne ne tēꞌnu ntákíi diko ne mi kuēꞌén ja tsingá kakuitsiñu vevií ja dáva ne ña tsí ñaꞌa tu í nka kɨdɨ́nteꞌxú de ne otiinatsí o tina ne ni da ñáꞌa á n kanathsīꞌó ne ñá nathsīꞌó ne ña súvi ña koꞌodvi koo kuéꞌē ntáde thiñu ñiꞌi ña koꞌo kúnū ja ntáde thiñu ñiꞌi ña vevií ja ne vēti ñáꞌa gatɨ́tɨ́ ni ña tsi díꞌna tse ne mii kuēꞌen in tsingá kakuitsiñu ñiꞌi ne vevi á ne ñáꞌa nga ntáde tsiñu ñiꞌi ña tsí veꞌe ne tuku kōꞌo ntáde tsiñu ñiꞌi ña. Nai ña ña í kāꞌan í kankɨdo ntuté ne dɨvi ñajin tɨkadɨ ntákaꞌan ña tɨkadɨ nani tsí jan né iō té kaꞌnu ne tsí jan ntádé tsiñu ñɨꞌi ña te kāfee ña te dɨvi ntuté te kaꞌn ña kaꞌan ña ne tsí jan ntáde tsiu ñiꞌi ña vevií já ne dvi ñá ngatuví tsi ñá nga ntákíi diko ñaꞌa ña tɨkādɨ́ tsa ne dɨvi vēꞌvií já ne kūtsharadɨvi kūthara káa ja ntáde tsiu ñiꞌi ña ntáde tsiñu ñɨꞌi ña ntákaꞌan ña ni kāfeé ña ni atuté ña ntákaꞌan ꞌi ña netsí jan ntaédé tsiun ñiꞌi ña vevi a ne ɨɨ liꞌna tse nɨ ñaꞌa ñá tuvi ñátuvi tɨkadú́ tsa ne vevií já ne dɨvi vevií ne ntádēé nga ne ñaꞌa tú ini ñaꞌa tún ini ntákí diko ña tɨkadú́ tsɨ iiō ikankɨ do kafeé ngo vii ntute vi īó ne inaꞌnu ne iō i kuetsí ni ntáde tsiu ñiꞌi ña.